Eritsereto hoe vo zao iha renao fa hisy vahiny dimy hihinakany hariva ao aminao. Sasadera no anananao hanaova hany hariva. Ino gny hany ataonao?